Dza meyi wɔ ha nye me mfe a ɔabɔ ho mprenu. Saintsir nye dɛ menya mber bebree dze ayɛ ndzɛmba bi a mereyɛ. Na ɔno so bɔboa ma mesisi m'anan yie wɔ ndzɛmba bi mu na megye dzi dɛ ɔno so dze sika bɛba.